<hesitation> izontu dor. e mie ami doh ye be. ago, tua se mor pomn kpo tua, ba. pawpaw po mn kpo tua, eh, dogayaro pomu kpo tua tamo timine. yebo teri, yebo feride, e mene bra ru freisei ekpo numu weremi, eni agomo, ago emi bra kpo numune. ekpo munwareni ye. yebo enego deseri, mo bra, izon mo yerin mo. izon deri mi eni deri femi se. bud bo tua. funa. kpo cuma. bori temi gori, emane turu, pula tya gosun tua mie aforu se.

Ani ofu feelin me ani bodi ye kpo kororo. ani mie yesei. aneme mie hosptal-kye, bra mie ye sei ke. sei don sei mine bra. de ani mein bra mein o- ba kuro gba pele de egberi fa.